﻿Opaeta kua apo tembiporu rairai ouva, komo destornillo, jaema jokua retako siempre oime <hesitation> mbae yamboyi vaera, jaerako destornillador jei supeva, oimevi diferente iñaka kirai ouva, oimevi estrella jare plano, jaema jokuako siempre yambo yere yandeakatu koti ñamotata vaera yandea jokope yambo yere yae rai yaikatuyae jaeko yaeki vaera jare oyemongue vaera, jukurai yaparaiki juku